Izikà zen̈y tsy maintsy an̈atin̈y taon̈o araiky <hesitation> maromaro zen̈y, sitran̈y zen̈y zah tsy mihina hariva ai. Fôton̈y zen̈y zah fa tsy mihina maraindrain̈y efa tsy posibla edy, mantsan̈a koa mantsan̈a in̈y zen̈y afaka mihina bebe biàka zen̈y hariva, tsy mosary, afaka mandry direkty. Zay zen̈y ninakà, hariva zen̈y afaka tsy mihina tsy man̈ino.